हॉट एयर बलून सून आमका नेचर वैरसून बर्यापणां बगुंक मेलता। एक सुषेग, शांत्ताय मेळता। आपुण वैर उडता अशे दिसता। छड करून सुर्योदय च्या टाइम अर विस्तारित दृश्य घेवपाक मेंलतात, जालयार सकाळ आसलो संसार ची खासहेली अशी <hesitation> नजर मारुंक मेळता तसाच आपल्या भीतर कितलो साहस असा ताय कलता आनी सदी च्या कामनसून एक सुषेगाचो वेल जगपाक मेळता।